Ман реҷаи пешгӯишавандаро авлотар медонам, чунки он ба ман кумак мекунад, ки корҳо ва вазифаҳоямро ба таври мураттаб иҷро кунам. Бо реҷаи муайян ман беҳтар мефаҳмам, ки кай кор кунам, кай истироҳат, ва ин ба ман оромӣ медиҳад.